Kwbang mal matasago kwbangma simung tei jwngjal ni nongkhornani fan tongo. Abo hai mal mata rok khe dolphin octopus chimpanzee mayung kaowa tei atka tok. Amoni bisingo dolphin khe belai sijak kaisa mal mata tamo hinkhe bo jwngjal nongkhornani kubun bai gwdalwui tongnani jwngjal klaisa khe nongkhorwui mano. Octopus bo belai no sijak tei bo bo jwngjal nongkhor nani tei jeba jagao bodol o tongna kwrwng. Chimpanzee khe belai se borok hai khe tongwui mano tei borok hai khe kwbangma manwui no kaam fwnang na rwngo. Mayung bo haino belai sijak kaisa mal mata tei abo haino kaowa tei atka tok bo belai sijak.